Gbègé zù ìyì kùyè kòlé <hesitation> “e” màtà èwó yi ɔyòlé ùméné, izófí ùwóshí ùwó mé màwú mìgbà mímí izófí ùwóshí ùwó mé máwú mìgbe úwú mizá éyímí mbà èzà yì gbá mì ma ` wù gbà ákú ígí úwù kúdú lé mólé kiyi uwé ébí kíyí úwù kúdi amá úkúdùlé gbá àkíí ùwèshi ùwù bà ízofí iyi mukudú kúle ukpókpenyi nyi te mukudukole aka wumamu le gba kii igi uwú kudú lé